نعم اهو ممكن تحقيق السلام العالمي من خلال يعني توحيد جهود الحكومات كلها وانه ما يكون يعني في أي مآرب شخصية او أي مسؤولين يحطون مصلحتهم في الأولوية وانه يعني يكون في يكون في اتفاقية سلام تنهي عن كل الحروب والنزاعات المسلحة وتحط خير ونماء الشعوب في المقدمة